Toh Lalai ka in anyi Taraba. a- a Adamawa, toh sai pwi yijo shinkafa. Ka yi jo shinkafa. lokachi tikingi yi muri yi jama yi wedima shikenan yi mirgu joni yir- yi mirgu joni yir tiba. yi mirgu joni yitri yi mirgu joni yire. toh lokachi tikingi don sai mwatiandi don, a taraba dwi- ka taraba di ka yi yandi, do wuran ti yi ningi. yi murgu wurei yiri yi murgu wurei yiri yi kingi keni yiri jiku. Shikenan yi ningu rayuwa yir tiba yi ningu rayuwa yir tiba yi ningu rayuwa yir tiba yi ningu rayuwa yir tiba ya wani tu buyayir gangu. Ka yi buyaman gangu ner ma sai yi nyiu hakuri. Kau kun eh. toh sai hakuri toh ka yi lan la yi miri. toh yi yang lumoi. yi ninga shepene yi derui yi nyiu ner wi. ka yi nyiu, shikenan a- a in wananga kawu yi ya ningu ma nere. Don tono yaku. ka bu pusuni nere kam don tono sai hakuri buri. yi ya wani damuwa kingi sai hakuri buri don tono yi mirgi rayuwa yir tiba. mo mirgi kasan kene mo tiba. Ka ma joi shinkafa woi a- a ma joi jama wai. ma jo wedma wei. mere ka lokachi kalang wi ninga toh sai ma kurangu. ka ma kuranui ma churwie amfani mo sai ma ningu rayuwa mo tiba ma ningu rayuwa mo tiba ha- ha- ha yito ba lan lokachi ma mwatua lai. Toh ka mo mwatuwei lai don. lokachi. toh mo mere mirningu pwi ma ningu rayuwa mo tiba mo ningu rayuwa mo tiba mo ningu rayuwa mo tiba mo ningu rayuwa mo tiba ko balanba bu pwi wa ma ya kasi ma shawa iyo. ka ner chewai kun a- a ma buyamin yangu tih. ninga hakuri kau dama din tono sai ma ninga hakuri. yi ninwei rayuwa yiri. kan ninga kuskure wei, in menanui kuskure mi. don tono ya damuwa dikingi ninga hakuri bi ningu walwala bir tuba bu ningu walwala bir tiba bi ningu walwala bir tiba bu ningu walwala bur tiba. Bu ningu rayuwa bur tiba bu ningu rayuwa bir tiba. toh ka bu ninga wueri buri amna bu kasa gundu bu lantanga. Ka bu lantane. ba bu dabu dau ni ka lang finu don bu wunogo don, bu kanye wure buri don bu miri wurei bur tiba bumiri wure buri tiba bumiri wure buri tiba. Shikenan ner ka buyamin ganga ma nin hakuri. Ti kingi ma. ma ya lei kun a- a mo ma ramanga. toh tu raman sai yamba yo ba ramun ti rayuwa ne. Mo ma puwei raman rayuwairu. ka ma nin hakuri ma ti lada bongo mou. don tono ma mirgi rayuwa mo tiba mo mirgi rayuwa mo tiba mo mirgi rayuwa mo ha- ha- ha yoko. Yoko yi bo miri pun ma yi bo mir. yangye ma yi bo miri, pun ma yi bo miri. yangye ma yi bo miri pun ma yi bo yiri. murgu rayuwa yir tiba murgu rayuwa yir tiba mirgi rayuwa yir tiba yi murgu rayuwa yir tiba. Ka ner buyammun gangu. ka ma ninga hakuri. yati yachi digintono in sombu mun gangu mo buiwa. ma nyegu mer mo maningu hakuri tiba maningu hakuri tiba maningu hakuri tiba. Toh ma ningu rayuwa mo- ma ningu rayuwa mo- ma ningu rayuwa mo- ma ningu rayuwa mo- mo ningu rayuwa mo. mo ningu rayuwa mo. mo ningu walwala mo- ma ningu rayuwa mo, ma ningu walwala mo- mo ningu rayuwa mo. ma ningu rayuwa mo. ma ningu walwala mo- ma ningu rayuwa mo. ma ningu walwala mo,-ma ningu rayuwa mo- ma ningu walwala mo. ka ner buyanmin gangu kau kun nye ninga hakuri. digin tonon gangu kam ya ner niyengi fune bene ma shari. don tono ninga hakuri. Toh mer ito tiba ma ningu rayiwa bir yi kama bu ningu rayuwa bi kama bu ningu rayuwa bi kama, har- har- har ba lan jore di ma mwatinowai. a- a balan jore du ma kuranu amfanumai, ma lan jo du ms kuranuwai amfani moi. ma lan joddu kun mo duk tu mo manna gangi. mere mo ma ningu tiba maningu tiba ma ningu wuren mai ma tuba ningu wuren mai tiba ma ningu wurem mai tiba ma ningu wuren mai tiba. toh ba ma damdayi, mo puyan pinu kama puyan pinu don ma amna, bama wuni ma chi ka mba a- a fima miru. a- a tenye bu hunango nye?a- a yi wunongo teng. toh ma mwati wure mai, ma lonwe ma wure mai- ma wure mai- ma wure mai tiba. ma wurei mai tiba ma wurei mai tiba. ma wure mai tiba ma wure mai tiba ma wurei ma tiba, har ma janwa ma mwatmuwe, ka mwatimuwai ba ma dan dau, ka ma dandai fere fun don ma ka nyau mer mo ma wure mai tiba ma wurei mo mai tiba ma wurei mai tiba ma wurei mai tiba ma wurei mo tiba. ma wurei mai tiba ma wurei ma tiba, har ma lan jor di a- a pun mo an mwatgu. Aa mere bu menga yi noi kam ya kasgu kin ma mwatmin ma don tono bi ningu rayuwa yi kama tiba bu ningu rayuwa yi kama tiba ma ningu rayuwa yi kama tiba bu ningu rayuwa yi kama tiba bu ningu rayuwa yi kama tiba. bu rimandi burei.